A ie poch da imaginè. Cuand ses l'ültima persun-a s'la tera, ses sul e dopu ün poch i ses pi gnanca ti perché l'as pa pi gnüne pusibilità dë fe niente, dë bugiete, dë spustete, dë parlé cun cuaidün, niente, t'spete che ariva la fin anche për ti